وظيفتي القديمة هي مدير مبيعات في الفترة السابقة عملت بجهد في هذي المهنة وحققت نتائج ممتازة في طول السنوات اللي فاتت فصارت المبيعات لا سيما في الأمور الأساسية للحياة شيئ مطلوب وانا أعتقد انه الكل لازم يكون عنده خبرة في المبيعات لأنه لابد من الاحتياج اليها من وقت الى وقت آخر, وإضافة الى هذي المعلومات صار العمل في هذا المجال شي طبيعي من بعد العمل فيه لمدة طويلة.